Aa irin jaa lutok waram anak taka kaŋgu traman tindika Garanti tarmi aa iri, tarmi bikasira, serdik wirgu jaa suŋogin ti tindi, diltuu alka alka dindiŋsirtinŋ tiŋ an sertuu irnu wi, ndrop torŋi wirnu jaa ndrekee ti wuduŋan misil daligin ti taa, durdur nun taa bee ndrop soŋoo tiŋ an ndrop torŋi irnu ti, neksik wirgu jaa surwal likez nun ner kol nak wochek tik an neksik irgu ti, leyek tiri aa irnu jaa dilmik kan naa tiŋ an leyet tiri wirnu ti, wujaa aa iriinu jaa lutogu driika tiyandan wujaa kaa suŋ, «hesitation» coka turŋo mandakal taa jok taa coka urgo aa irnu cukak kaŋ mbaar kuŋaal indriyar, tak siren indrii aa irnu jaa lutoo hilegin dumnaa kelee taiŋ an tak sire indrii irnu ti anŋargaa worŋon jaa kodrogin ti tindi, kan̰iŋ irnu ganaŋaatik kaanak wibisaa, draban̰iŋ worŋoonu jaa tabuk kaanak wibiisaa, koyok aa irin jaa n̰oronak ti koyok ire ti. Mbuloo irnu jaa kaŋgu tinilandakati mbuloo tawir ti, almaŋ wirnu jaa lutisir kadaaden nan dumnan almaŋ aasuta wuri, konon irin jaa kaŋgu lutoo ndriyan talaka konon tuy tiŋ andaka konon aa irnu ti, keree nu hor n̰en̰ii nu hor nandaa, tutul tiri aa irnu jaa kodrok ti gutulaa kaa tutul tiri kodomok ti kutulaa kaa tutul sun tuŋuna, tamsi aa irnu jaa lutok dromsum baanaka oytok nokoy esee mdoŋun baanaka keri tamus nu ti tamsi, nusursek aa irgu jaa, tal ner tusur seka ti tusursi aa iri, kemtii najay aa irgu jaa kaŋ yak jaa nondokoy gu an kemtii najaw ŋonuu nu jaa kaŋgu mii ŋuma ŋoji, irka ti barik annagin ti oŋoji, sunikirgu jaa suu wak tik an sunik irgu ti, fafarak torŋo, kesek torŋo aa irgu jaa lutok taka ti naŋ feesuŋ wondoŋok tik an kesek suŋ tondoŋo aa irgu ti. Fit torŋo misil daamirgee nokoy toroo suŋ fit suŋ taama, tiŋ an fit torŋo. Dur daŋ torŋo aa irnu jaa wasik nduchuan suŋoo kan sirndijee nenee ndriyan wasik ndusuŋan dur nu enjii waanan wasigin ndoŋoo tiŋ an dur daŋ aa irin ti, odok nu fee suŋ wuchndaa, zir nu fee suŋ uchaa, nandraban tapii nuŋgu iman ferdee nandraban, imee taa kaa kar mandraban kaŋ mbaar kiyon nandrbanaa, taaba torŋo irnu jaa misil gerŋetuu taŋ waraka daaba zoŋoo tiŋ anndaka daaba gerŋetuu nuŋu torŋo, najayin gu lutok karan nenek, yak jaa siw aa suŋ norŋok yak maa najayindak tik an najayin aa irgu ti, «hesitation» toŋgoji toŋoji aa irnu kaŋgu misil barik toŋgojek. Wujaa toŋgoji aa irnu kaŋgu, kaŋgu toŋgojee annaa tindi, mukurok irgu lutok kukuyak enjii nun waanan walaka muk tuŋoon enjii tenen kukuyaa, burtuk echee melek kolii tenen koytuu wandaŋ irnu taŋ nuŋuti koloo waaki wala soorii, soorii nu taŋ nuŋgu ti wusoori, saalaa kaa wusoori, karkarak wirgu jaa kodrok kullaagin ner n̰ilik karkarak. Kunjik irgu jaa kamak tiigu ti kunjik su wuri, endrikim. Kaa fortol kaa dumnan bitak kanan nindaa wi, cet cet tiri irnu jaa enjii n̰ilii tiŋ an cel cel tiri aa irnu ti juuzee nu jaa kalak kambak kaa kakalak kan kelee taŋ indrii tiŋ an juuzee indrin ti, kambuu nu jaa adrak naa koriyok gu jaa enjii waaka waŋ difiligu jaa gambarik nak weret tiri aa irnu maa en̰ik tiŋeran kaŋgu wuraŋ tata tiŋ an weret tir. Ndafayan aa irnu jaa lutogu kaŋgu daraa toroŋka ti ndafayan, halfa ereri irin nefis nenen halfa tireri irin jaa kaŋgu ti halfa tirerka ti halfa tireri, golol irin milii tenen golol taka ti tololiri wirin jaa kaŋgu, ololiri aa irnu jaa nefis emben iri, kasiŋ aa irnu jaa lutok taka kaŋgu naran ti, kasiŋ aa iri, gurgurik irgu n̰illiŋalak erin gin ner yak jaa luluyok raabiyek aa irgu kaa jaa gurgurik nokoy yak jaa kukuyak guti raabiyek aa iri koyen torŋo gujaa kaŋgu misil udum kaa wala lutok tukunun sikinan koyen torŋo. Ayba turŋo aa irnu jaa lutoo tindriyar ka kar undukunoka ti ayba tuŋo aa iri, koluu irnu jaa sugur taa kaa daŋaayegin taa kaa, kol nuŋgu dum koluu aa ti iri, kerek aa irgu jaa kaŋ lutoo kaynuŋu hor nindrii tii gu ti kaŋ kerek aa iri, himma tiri aa irnu jaa lutoo tiday yak tukonandaa taka ti n̰ogun likey tinil tiŋ an hima tiri aa irnu ti, am tiigu him ari, nundrukulek worŋogu tek, nundrukulee worŋon jaa waŋ lolii, ŋonun tenen aa irnu ŋonun tenen ambaakirta. Fasar tiri aa irnu jaa kaa gasiŋdaka ta tek tek su ndidis tiŋ an fasar tiri aa irnu ti, ganiyak iriinu milii takati, teniiri aa irnu jaa kaŋgu ti, lutok taamaka ti teniiri aa iri, ganiyak aa irnu jaa esee kaa monson kaa joko ŋalaa niin̰ee taka kerika sana too lolii toyoo tiŋ an ganiyak irnu ti, kurmundak gu jaa lutok kay muchoo bitigin koroŋ irek abchok abchok taa kaa, wujaa suksuk n̰ilii taa kaa bitigin koroŋ urŋok tik an kurmundak irgu ti, bee aa morŋo lutok taka ti, n̰ee aa kurŋo irka ti bee aa morŋo, tukusoo lolii tukunuu tek, mbutuŋun nu jaa lutoo fiŋ taka umbutuŋoo tiŋ an umbutuŋo aa irnu ti. Kirik torŋo aa irgu jaa kalak nokoy taka bilagin uttulaka kirik torŋoo nandaan̰aa nu jaa kalak andaka toolika ti wandaan̰i munbaanu tunuŋ kelee mun̰boo tin̰iŋ kelee, likey tindi aa irgu jaa kaŋ barik tindagu loo inilaandak taka inilar ka ta likey tindi aa iri, wasa tiri aa irnu jaa kaŋgu lutoo azoŋan wir ka toosika ti bar ndogun kar n̰ogu wirka ton̰goka ti, wasa iri, cucumok, niniŋak gorŋiyak aa irgu ichi ti orŋay ti, teri aa irnu an kerii lolii nu andaka kerii aa irnu ti, motuwok aa irgu hillek n̰ilik gu ti motuwok iri, bolŋok aa irgu jaa. Misil ndrekee nun taa daligin taa durdur nun taa barik boŋok melegu an boŋok aa irgu ti, «hesitation» aa irgu jaa lutogu kulik tirka ti falaa su tokoy, tup nudagu aa irnu wuraa kurut tuŋun nidrii tik an nudagu ti, kufak miriŋte aa iriinu konoyintee tii kan annaa an̰amunte annaa n̰amuntan annaa n̰am aa kiree tiŋ an niye tiŋ wafak kiriŋ te, hilaf, hilaf iriinu jaa misil kibiyaka degii kuchuchuk irik tindi, mii jaan̰ii lulun zon am kijii talun osoka tiŋ an hilaf hilaf irinti laga torŋo aa irin jaa lutok barik ulok suŋun mbitegin ner ŋalaa lel laka kajjaanan mbuyoka karan drufunoo tiŋ an ulak, ndukun̰ok tiri aa irnu lutoo nduk irnu lolii ti. Seriimee nu jaa beregin wondochee kijin bon̰ nun ner barik waagin ti wondochi, koyolik aa worŋogu jaa kaŋgu taa berek taa, bee lutogu dum en̰ii sayaa tarnu tiŋ an foyol torŋo aa irnu ti, nujeyegu erbiyek taa motok taa misil liŋaagin askar nindaa tiŋ nokoy nu andaka nanjaya teyi yam tambay aa irgu jaa kalagu taa kaŋ kulak taa kay irnu kon̰ii ninilandak tik an yam nambay gu ti, wudaa irnu jaa lutok kaŋgu naran eni waagu tindika dek kar an̰amun aa ir tik andaka, wudaa irgu ti, wuda tire aa irnu jaa wuduu nu jaa salaa naa ti.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 Kanaa tem tem nu ay tek tek ay chatat chatat tuŋoonu tek tek tuyoonu an tep tep, ay enjee lutogu tul worŋoonu nafat worŋoo nu an tol ay fat fat worŋoonu ka tiŋ bes ti, dalik yak jaa mbokuu kan nagu, waagu dalik aa suŋ mbokuu nambay dokunoo saakit kan indriigu jaa dalik kerredak aa ti miri, aa janaazak janaazak jaa kaŋ tuyoka owol sun wey sal iree tiŋ andaka janaazak nu ti, dofono nu jaa satar worŋoka ay kaŋgu tuyoka wey imsan andak wey satar morŋo aa irnu, «hesitation» harat tambay irnu andaka haajik tambay aa kaŋgu haajik tambay loblob zol yidoora yakurba da aa lablab suŋ turfoni, aa lablab, aa misil kelip jaa le zol tarada da sarap torŋo ay, ay n̰al, n̰al da kaman jari maa katir watalaa yak jaa baraaha nu an n̰al, n̰al nu ti, «hesitation»